نحب تكون عندي القدرة إني نتحكم في الماء خاطر آآ الماء-الماء هو السورس متاع الحياة، الناس الكل تعيش بالماء الناس الكل آآ تستعمل الماء في كل شي، آآ بالنسبة للنار أننا نتصور اللي آآ نچم نستغناو عليها خاطر ثم مصادر طاقة أخرى غير النار نچمو نستعملوه أطورت الدنيا وأطورت مصادر الطاقة الأخرى.